Ty raha fitaovany hitako amy bisikileta eo zano an, misy guidon, cadre aloha voalohany indrindra de guidon, fourche a, pedaly, pone, frein, le chaine, misy vitesy. De iny zane lafa mitambatsy reny, de lafa hitsahy pedaly iny de mihodiny i chaine i zane ma- le afaky mandeha ara re.